Alkawal ha jaande boddum ngam beddan jonde jam. latta bo mo wadi alkawal pat, chika dum ngam chikugo alkawal beddinan goddo daraja masin.